<hesitation> nni punna maingki aknikka, iyapa na ngissek <hesitation> ajalang attarusu anua, natala maingki a laga, a lohe intu sara' sara' na, pertama intu <hesitation> harus-harus i anganu, parallu i rikua tala bura burayya, ka masalahna punna <hesitation> apasse arenna punna bura bura tuua, <hesitation> injo <hesitation> pasti <hesitation> aklagaji anunna, <hesitation> anunna <hesitation> cappana, jari harus i anganu, <hesitation> bangsa punna <hesitation> riek na halli, <hesitation> bahinea, harus, i ri anu, harus ripoangngang rolo, <hesitation> buruknea, ka masalahna <hesitation> buruknea sareki doik, jari inni bahinea harus todo i mengerti, <hesitation> apa <hesitation> pakaparalluangna harus i naissek kua <hesitation> tereang parallu kalia ri halli tereang anrek, ka punna tala parallu kaliaji ri halli ako rolo halli. bangsa <hesitation> punna riek nu halli intu kaparalluang a pasti <hesitation> berasa, <hesitation> bajung utang, <hesitation> injo parallu kalia injo, jari kodi i punna tala-tala parallu ri halli Na ri halli, na injo pole, inni <hesitation> haruski harus todo i angnganu, <hesitation> tala-tala meppe inni, buruknea, <hesitation> tala <hesitation> sembarang napau, a injo punna meppe mi ia, o anrekmo pamangeang, punna meppe mi ia, pasti attarussu mi iya lampa mi angnganu, ansuluk mi <hesitation> anua surat tallak a, harus iya jari injo parallu mintodo i.